Ɓurani kam ko majjireede coktirɗe e diine majjireede noddirgel. Ngati noddirgel am, geɗe am fof ko hen ngoni. Geɗe cuuɗiiɗe e geɗe am ko fayti e miin hoore am. Geɗe gollirɗe fof ko hen ngoni. Kono noon coktirɗe noon, so ko majjii tan mi saanjan, mi wayla coktirɗe ɗe, mi sooda coktirɗe goɗɗe.